Iyoo, ngugube he fana Haala wunma, wi ma agaadni, yaa liitini ma ginhódi ande angiti yaanti mo fande. Wili ma gí njan gifande, fandu usoonj wi ma binín bo, wee wi anmegesti nɓab billi ma. Bari hima fana nɓab billi ma, anmegesi mmegese ngette bii fjyoor fi. Anmegesi mmegese nɓab billi ma wi ma tíngani samdi a a fúrre, yaa nɓabni ngugube wolla gaaj ndi uto anjiŋne, hanganti ugí hala andaŋ ndu uyaatabi. Ndu utuugnale ungi ferene mo, ungí jeti mo, ungeeta mada diisa. Hamma wi anmegesi bembe nɓab ma wi ma tíngani wi ma hi ma nwom, nda hal ma nleenti, hal ma yaata a bi ma doroŋ a mmabi andaadiyi, bembegebà anjédi he, agabà wom. Amegesi megese nɓab billi ma, njali ma Haala wunman, njali ma ubiiŧam bo gifande.